أي صديق يحب يتعلم لغة <hesitation> لغة أجنبية، أول نصيحة نقدمها ليه هو يلزم يمارس اللغة -يحكي- يحكي <hesitation> اللغة حتى إذا عمل أغلاط، الأغلاط هذيك الحاجة الوحيدة اللي تنجموا نتعلموا منها، المهم ما يوقفش <hesitation> تعلم، وما يوقفش <hesitation> ممارسة، الممارسة حتى أحسن من التعلم.